Chjoowiꞌ na nnda̱a̱ nntseina̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljoꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ naquiiꞌ ndyuaameiiⁿ yuu na macꞌa̱ⁿya joꞌ jeeⁿ nnda̱a̱ nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ liaa na cwicueeꞌ nnꞌaⁿ chaxjeⁿ na yolcu ndoꞌ yonom cantyja ꞌnaaⁿ yolcu nnda̱a̱ nlꞌuu na waa na maxjeⁿ cwicueeꞌna che ndoꞌ chuee ndoꞌ cwii na jeeⁿ neiⁿncooꞌ na nnda̱a̱ nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ joꞌ na liaa na cwicueeꞌ yolcu jndye xjeⁿ na ñequiiꞌcheⁿ laxmaⁿnaꞌ liaa na nquieena cwilꞌana na cwito̱ꞌna joonaꞌ ñequio na cwituaana jnom laꞌtiꞌ jaanda̱a̱ꞌ cwii liaa na cwicueeꞌna ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ yonom jeꞌ mati na cwicueeꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tquiendyeti liaancue na cwiluiinaꞌ ñequio liaa na jaachꞌeeti xuee na ñelꞌana nquieena cwilꞌana tsaⁿ ñequio tsmaⁿ ndoꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ cwituaana jnom chaꞌ na jaanda̱a̱ꞌ cwii taⁿꞌ tscaꞌ ndoꞌ na nluii liaaꞌ tsꞌaⁿ nquiisꞌa.